Ekinkwenda kurya kumara obwomeezi bwange niyo ensamaaki hamu noburo habwokuba bikurahuka kushya kandi tibikurahuka kukutama, nekindi nibyongera amaani mumubiri, nahabwekyo nikyo kindetera kwenda kubirya kumara obwomeezi bwange bwoona